एनक् भजुन्तु रेप्तिले ओ जुन्तु ए चोलोर् छन्गे करे हेतु होल् अछमिल्लिओन् बुलि है। हेतु रेप्तिले ए चोलोर् तु छन्गे करे, तर् उपरि होन्ते थके बिसि भज् घोसोदे थके है, नैपिअ बुलि कोइ, नैपिअ बुलि, नैपिअ बुलि, ओखमेन् नैपिअ बुलि कोइ, मोनद् असे। होउते बने हेरि कि कोइसिल्, <hesitation> हेरि ऐतन्त कोइसिल् नैपिअ बुलेर् हेरि कोइ, नैपिअ अक्सु अबिसत् बुले। जेति अनेक नैपिअ तन्ने, ते नैपिअ बुले तेस्त् किनि थनि लब परे, <hesitation> हिमन्तक् सले, ते नैपिअ होइ गोल् तैसत्, हिमन्त घोसोदे थके। पुर घोसोदे, कलल्, अबत् पुर मिक्स् होइ जै हिमन्तर्, चोलोर् तु थ, अबिसत् कि होइ, हिमन्त बलक् बलक् त्य्पे होतु, बन्न चोलोर् निध छन्गे कोइ <hesitation> लब परे, ते हेतु मत् करो न।